Naya ndər zoa ya nyi hyadə sə da o huda njir zoar njir ya da lə ləbar nda ənda nda njo zoa va nya va ga gwa go gwa zoa a ko shin a sə zoa zoa dur wa va nya va go gwa go zoa go uya sə zoa zoa ga shi nə go vala kərə ngha daga nyi hya’a də sə da a yo zoi zoa yo kai bəl kumu wa amma vanya via nyi zoi-zoa a ndiya kusan bəl məkəkum nyi o fa nda naya təkər da nyi mər mənngəl anan sə nda ya uya o fa nda nyi mər də nyi sər usakua hyel gagada har ya na patlə ya o huda nji na hyellu i da nan ja gwa adə ənya na a ya ayo go sər kuzhi wa mada amaninyi go zoa a hyel ndo gyada yo shi twa. a twa. a chi way o uya sə nay o shi nə yo shiv ala kər nda nə ma. a yo vala alenya nji na ad ani wa alenya bəji vanya ɓəji ma. a ma nyi la. a sə na a ɗa dzu kuvanɗa yo mau həɗə yo danya yo təgiya sə nda nyi uya nnda nan ja ngə sə zoa a vala nda gwa da kəl zoa ma. a wa nyi ha. adə yo vala njir ya da ama bəka sərshishi, Wi ka tla ka kva nyi hwa. adə yo bəla sərshishi wi ingə ngə dama pechi ma, a ndo nan da madaa yi gwa takdu way a ɗəliya sərshi sh inga ya ki bəla nan ja ngə tlər na yi hyadi dəga nda ya kushu yo mr o na’a na ggyakəgya yo zoa yay o bəla sərshi shi ya ba’a sakana ma ya wuya lagu yo məra ngam ada ya o tlər gwamnatə wa a vanya səda yo mər na o vala da wa na cha ngə tlər in da yi hə gwa yo mətra y ana cha ngə yo mər ba. a ənya na kəi daa pə chi ma. a ma ko bəla sərshishi go ki bə i kəi alenya bazhi nda ma pa. a ngə hakila nan da wan do nau fu ngə vanya lagu na da tsa. a wa adə vir bəla sərshishi go nau bə na vanya ndə na o vala o gyakəgya gha adə mbor bəla sərshishi go nau bə na bazhi na o nau fu nghd o həl maja wi tsəu ɗa ndo ndi ngha ɗə ɓəji nda eo ɓəla sərshishi na, ea ka alenya ɓazhi ɗa ndo ndda ana abəra kəi ea ki gwa’arə wada o takdu vanya ndə ada zəntr tlagər takəu a chare nan ja nga ada tsa. a tsa. a wai ya lagur ldləbə həl ng ana cha a gwa at inti na bəla sərshishi patlə nja o huda səna nyi mər o gya kə g yada ya patləu nja o huda sə kuma, Lləbar nda ana əna yo gya ana nji aku dunəya nə ənya nan gam mapa ka mər irin chul səviənga wa ako zəndə dnda vanya səda na kwa vada sə da kəla kwa vala ngə ku gyakə gya ngə ako mmaka bə kəi nji pampam wa ma cha uli kəi ɓəla tla kva kəi kətəngh patlə cho huɗa səna maka bəla kwa vala ngh ko ɓə ka njii pam paməu ng ana nda tuku vanya pəchi kəl ka palbiyada aku ki ka ki biya nan da biya ahir maka biya nan da ko kə bə kəi alenya nji nda hyo gya kəi nda atə mbor zhang ja ma hya gya tuku nga ko lələtə vanya sə aku gyakəgya kənda ya nan da tsəu ndo lələbtə vanya səu aku gyakəgya ngha vanya ɓəji ko lələbar nda dnda njo gya macha ndə mənakə ka nakə ko lələbaar nda ina njo gya mənakə tsa. aka aku fuda o sər kuzhi wa yya nada tsəu machan do gya tsa. a tsa. a ndo lələbar nge dna nan jo gya tsa. a tsa. a tsa. aka ada ko go sər kuzzhi way a ma nja tsəu dəhə nyi nyi nda ka njir dldrpəu nji kəla jigaduma iya nau go vanya laku na ada tsa. a tsa. a wan da ma ndəradigal nə mələma wuriya gadə mada ndəradigal nə ki gadə njo nau shi nou shi ladi nyi ana wuda aba akəu,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

Bəji nda təvi ztra hə mala zər kwa biya herəya kinyi gwadakə cho batlit tə təvi cho njugwa həbiya mala ndo shili gia kwa ku bəji nda nga a da tə cha aka sal ya əngə həbakur tsdu ma zər a kai tsa. aka cho hə mala ma cha ulur nar nyi nə njir yayi ya nge nda dləkə nyi cho həbiya malakəu ndo shili gia mada atə kidəwu nga adati ka ki kənda atsəu va nya vi ndo mai wa tsəu ndo gya te kə da njir ya kənda nan da ndo gya səkənda mətlə ta nda ku ki kə nda har hyellau nda vala nda tsəu ndo uya nə kənda na guilisha. a ya əngə ta nyi tseu kwa malakə ngani ma cha kai tsa. aka cho gwa. a vi nyi tagər ma cho nar nya nə njir yayi ma nda dljukənyi ma nda batliya na sal nyi cho ght ya nər alenya səu cho gwa’a kəi kyawa nyi cho gwa’a kəi alenya səna cho yi mər tlər nə aku ta vi nyi cho gwa’a kəi sər piya kəi sər ngia ka alenya səu pam paməu ya aku huba kur dəga shili kwa aji ma sal ana mala a dabiya dzəa ku ki adati nda ka sal ana mala ngani ya ndo gya səkə nda mətlə tandan do mər sə zhang a ku jigadəmar həba, Ku jigadt mar həba kuma sal na cha nge ndəradigal atəkəra ki nyi dəhə njo kwa ku ki nda a ku cha sal nda nga dəhə sə nan jo gwa. a mər ku ki nda njo jawar sal nda gwa daku mə njo mətro ki na mə məno mərr ənya mə səna tsaka njo mətra ma cha sər gwa takəu sal nda ngo na ənya a ngo tukəu nə nə məno mai ənya a ngo takdu nə nd mdno mai van ya bəji ma cha nau na ndə ndo mai kyo vanya takə pam wa daya mar mbudla nga akyo takəu uhi məno mai ya njo biya dəht njo ki zoa takəu uhi vanya zəkdu tstu ma hyella dələ nda njamjo kala ndə dzuka mai cho ki dzar nə nyi dmtanyi sə a da daga shu aji a mala da na gyakur təkəra sal nyi was al nge ama hyalkwr təkəra mala nyi ana guilisha. a dəhə ngam na cha ngə ndəradəgal na cha ngə a shil nan ɗa and ɗa na a shili nan ɗa was al nda ngə ndəra digal təkəra nda ya ngan tstu ko wi məno ɗa la. a sərshishi vanya pəuchi ko vui tuga ma cha tsətsa biya guilisha. a a choo gyada ula cho gweare nda sərsum chp nə nda ən tanyi gani tsəu ko ku gyar ki ada uu ngə na cha ngəa shili nan da a shiljuki na cha ngə ndəra digal atə kəranda, Na cha go biya kə gwanarə sərsum cho shili na ngha cho shili nə ngha ya mada shiləka ada kuki nda a ndə ndo dzam iya ada ngam na cha ngə dəgal ku ki nga ma ngə nda na cha ngə səgal təkəra ki mada shiləkə a uya zər a nji ndo gwa. a mbo na ama tə kush kush wa ndara vanya ndə ada ngə njoo həya nyi njo nar nyi inda wani da yiiyingh wa na cha nge kwa ha. atə cho ga. a vi na kuzə kə tə cha ne nyi zər ən tanyi mada vanya sə a da ku ki ko njo ga. a ki ha. agwa ko njo ga. a ji dəl biya vanya sə aka shili tsa haggi ku ki nda ngə njo nga ma cha shabə ada dawa na cha ngə mol dzukala ha. atə cho vala aka ga. a sə nan jo shili mər tlər nda nə ya ngan tszu ən ta nyi mada ngə sakana kəl nda da dəhər ki njo uya kw akua kwa uya nji ku alwnya ki onga ndo badi chi ki i ada ana amma ka nda unda hanə tə nda ki nga ma wanya sə a da ma shabir adad awa ama kwa hət shabishabi nyi njo hətd chou ala tsa. a ka cha la, a ki nda a uya tə nji nga wurannda sə nda tə shili nda kula dama nda ku ki nda,